Teil katõl <hesitation> tunnus nigu peris lõbus ollaq katõkeõsi, et <hesitation> noh tunnus, et teil nigu ei olõq esiki vajja minno siiäq, et <hesitation> tiiq võiti lihtsält üteldäq, ku tiiq minno vihkatiq.